<noise> Laha hapisafidiagna avao zany ami'ny rano pômpy sa ranovovo da aleoko misafidy ny vôloany satria ny rano pômpy anie ka efa mba voadio fa gny rano vovo da i natoraly igny, baka anaty tagny agny; da mitsofoky mivanta anatitegna agny; da zay gny mapanahira azy mety haparary. <noise>